<hesitation> kahhur ka ga wurigh allahamdullah tushekud ghi ma sidi ghi ma auwi cira ka mur ta hau a ko thy murgha ko ka mur zuba ctagu ko kamdu labadiichin thurka ma chauhuyaye unda thaiye saluki maja mo ko tha sakunkachatan are ghi kama umta sidi ko dachi kam dila sun thufe ma undala sum. Thufeghi kandu sa imi ko chue undi tagakir ka chauhu, chauhufhi sara thimghi kudda kuzughi y a charhu ya a chauhu ya a chauhu ya a chauhu salaka umdu lakan ta salllah ɗanwarne abeya umdulakan tasi ava madi zin sallah ghi ɗuwar thuh yan know ko ava ko chuw ki mo puwta chin kiguch fir akita gudiko dachi yezuba ako dukuku kisiye a dakkunako kiya cheuhu chirib sa farthu ko satufu kama kitasi ava ɗaye allahandullah sira kamɗa mo sakan da aran nenegan duuriye nenegan madima undira tita rakechin kaja mo sighi aduwa tisukudghi kaga wurighi salaghi ma a kuludko ka zikdaglghi umdi laka wran ma zuba mashed ko put ya zuba tira ɗakko ya ala zik dagle tha chirib uvo laka magripa ma ta ziya ubeya karaka, ma grifu ina ta uya a akokaraka, me mo yam o ka adaa are iya a we yaɗɗa ka jar yeye aghi ka jar sa wahala ta kira aghi. Silaka aran jarye doule ka dir putachin ya aye ka a mo ka neghi ka a mo uladar a henya ijani iya tika dada wanyatar ma aduway daye allahamdullah, dura mur are zaman palehindi ahennye ija bulade kanmah jayam tekeri iya umdu silumoi dako brine avi dugu, amma chai ma thum know aɗi thuwa yazthaghii anu ɗaɗan, ngoghi anu dadan sarre klmolaghy ziko wazhagan ghaerighi maguh mahala magwh tuko ɗadan talanu nja gorvitha abo wulli, kana ahuti tala bara tishelagu are aduwai njan votha, dachi umtala mindi misoko daui kawai umdi naha umzir wane me mo shan umdanu iya tika dada thumghi gata wuri dadanh gir tala chaulu gir tamo miso ar ɗaɗaah umdu laka ka duk suk wako umdulaka ma ɗuya wanko iya kana gala sukum kosaima jada diya kamda adi kana ja nhghalanwa ka gre la chauhu vomghi umdu laka ga ta wuni iyan to jufuɗi imir bula ko mirdi imirri aga me me madugar hathbe lagre tushekudpet ghi madi mirdi modugar hathbe gab ko gre zhrbena ko tika thufegre chuw gre side sail aba ako daku gre la chauhu siye gre, gre bokji ako karaka gre uwi mokkawar karaka gre uwi makkowar chauhuye. Inja fir mo faida a kiragirye yau chauhu gira ka ga wurighi sim tha’ ta jan ar ta kira duya gan ilumiyan wako aduwa, chauchun ma jan ma ja allumi wa, a henya ga ditka illumi wake ga uwi ehauhum yayeya ga uwi hauchuwa, yau chigira ka ga wurighi ya an allaahamdullah. Abole ya a mir dirs. Ner douno ahenghi ehabe ehauhur zaman zuba allahamdullah ner zaman ganye ma tambi chiyya mur ko inshaallahu murtamim dinin yau lamar chauhu are ka ga wurighi adi sir shariwa ta kamdi shary ti chauhu, chauhu wahala a ko suɗɗa a ko sa suɗɗhagh ma ja siye ko tha ka na ga ma wa, sara ka ga mo wahala ɗaye unda tika tafakkra wako ga ta labar si han a amma ma ga tika tapakarko mima aɗiwa, ga mon ga kidi tambia ga ta wuni megaso a bou, migaso a bou amma sighi ki a nu atagu adaduwako ga ta labar sihan kuru umdu ta gushin ka sihan yau hauhughi gira chauhu thaye kama ga ta wuri sakar chauhun ta siko chin umta si landa uwna ko kushe umta sithgda ma umdi thayda kushe ghi jay eke th’aya gir ta nudi maduso tala ka gir fedbaka gir fedba ko gr ta jumoi gir ta bara bokku ka gire pur ka gire sibara unvi laka ka gir hedda ka gir sipuy kusheghi. Uwinera kaknughiye ma sory lan mo ko gir ta lamdan giir ta jumi mimit mit ko gir ta si far ko, gir tala mo tum tumne ko, avi furgirghu ma diso gir ta si chaih ka muyga are peida ka ma kach sine uwine ɗa ayevi ko kamdi jidda kamdi pure bokukwa kama uwyene da tita mo ughana, sakada tha uwine allah nnaka dubo fou thu are uwyen boku fatha jiɗtan, saka ɗa ɗubo four tha are ɗubo four tha ma ga uwi ugana, ija ahenya boku thuw uwine umda that ɗubow miga kamah thul uwine bokuw pathran lon, chuwsida ai allahamdullah, kushe giye thiaye kam to puye ta bakka kadi kbomda mowiga are ta sime modubuw, umda yariri kandi bounda kushe kamdu pure bokku kamdu pure motor unidu laka ko jar si tika thu ah ja titan hadi kandi sine aiva kanch si pure undulaka sada ga unda uwiye bokkwo miya, unda uwiye pisku pitulur adi allahamdullah ada a areghi ya jara uyah burara kiyaghi yam o ka kiya giran yanu chiya sira kiwuri bura kiya a ga siko bura makirghi sha di ti uwina kushe tata ga ta udai ga ta wuri umdi gey undi pure kushe ta itaye gata wuri kud umbora baba aghi ka gatra ko allah nanga shaicti atud. Thaye babaghi ta jiɗɗa uwine ko ka ja chikkachinn izuzura imigha ko sai kano ma unda lathalli ko kamadi ra sikum karai ha ala a kamdi sine kekeri ehumban naadi avi jata ha umdre chumbo ko umdre humboghi tasino deye madeso tika sheri tikoye ɗuriy umzutamanna mo kuɗɗaɗi shaan umta chumbo ɗiko umvoiy baba a tadihedi ala a, allahamdullah hauhughi ghawrighi ja tika umfane sosai, nghdima shaman chauhu mo faola ola a chaiha haji gumaji ala a chauhu minɗi meso ala a ya an chuhu wahala ko amma ka ga mindin ko jam suɗɗa chaihura kaga wurin gan, wahala a ko, ma wai tinu a laghala a ko, ma wai tinu a laghala, zukdagle are <hesitation> kagu ghuchin ka ga houhu ghu diyana sheya makirghi kanak diyana ga gam suɗan ɗara, said ai sabeso ga wul beya ka ghu laba a ko dakku ko san mjan beya ga wulladar amma ka ga chuwwako myhagu a duwa, kuurri fourɗhan, daye diya ga ta badichin gushe yau challhu wa ko a mo ya, yau allahamdullah, yanɗa ka mur wuri iya mur are ada mundi are a mo, jorye jor wuri kaka dar are jar kaka darye a katambi tiklba, nege tilakura kagir tanuwa kagir sum thufe allahamdullah ka ga luba adera abeyaye sira ka jara chigan shanso chanuna tika imiyan chigan aduwako jara ma dara dar daye ka negan durira neneghi are yahagir. Durura nenegahi are ya gir lamar chauhughiu ja sira tha allahamdullah, chauhu ja sira tha allahamdullah, chauhu ta haji luguda daga ta hagi gumaji alagah ma ga nudin ko, ga ta nudin wa ko chauhu diyana ada mo me ma alaguwa, ahenya oja ta chighi wa ko sira ka ga ta summa ta gadda ɗunoga, amma ma ga chauko amma allah nanka umdi damoma gata mo faida alan, kilai chauhughi ijan nene ghi imeme ma ga mo ko guhta uwi si bokku mahgu pendi boku pendighi gata rakchin benyaya, mar taban ya ga ta naka unda are ga ta uwi mokwwa chauhu zan kan da mo ganma ja ma umda uwi mokwwa chulhu kaga wuri gan dachi kanegan muran adi mur dushah mur wa ahenya ka ga tra idayra beyayaye jar jaoh chauhu dam deya jaron tika name mur gade gack, amma nane muran tijay, jara amma jara mo chauhuri zaman allahamdullah daya ka mur kida tar chauhur zaman na ka jara mo gan murye ka jor thar gulanda la. Mur neneghi imin jaar galander ala mur, kuzuk gira ka ɗa yevo ghuwma bachin a banachin umda kuzuk gira kanda yevo ghuwma yau ɗege abba kuzuk gan yage sira ɗa mo ka jara mo faida tikan a la mur ka jar galan ɗa la mur ka jaar zubochn a la mur, marge ka mur that mindin ka di ijiye ka da gadi suɗɗa, don muran wahalara ka mur sa a ko chauhun jaran, jara ɗa sawa ɗeye ka negan mar tikunou girye ka gir galan di sila ka aran alan. Yaye ka a judu chauhu gam, chauhu gam ja sumtha nenegh kita lewi ivi chauhu ko me kita jaye ki mo a melmera gan, um akita jayaye ma sakar chauhun mo ko itra a vira kita chauh kila chauhu thah chauhughi sisutha taja achiya ka ghir laba ahɗakughi ija sir vaku vir tham thamghi, chi beya jiri phaku are, kibathu are, beya tarmuna ar, zar are chi jar gan, beya sir thum thum ija ɗawatar karaka are yaghi shan aviya aoli kaya laba ko ya a thun. Suma kaya sara chauhughi iya moo ko ahh larda a aduwan ɗara ma aviyaye thiye ka a tra a ɗahku ko sai ya a uwi sir thur a viya a ɗakughi allahamdullah ya a gadi suthann larɗa mur larda damboa ka tambiya n amur jayen sudtha, ladar mur jar chaya mur ama meyaye zamane ka tambiya sine zaman na xa sine jay kileba a la mur allahamdullah chaihughi ya a jaye ta ja a idai dambaa ghi sikana yimir.